Tsy dia tsara loatra ny <hesitation> filokana amin'ny fanatanjahantena. Ny antony dia <hesitation> be ny vokatra mety tsy ho araky ny antenain'ny mpiloka, ka hiteraka disadisa sy <hesitation> fifandirana ary hiafara amin'ny fifampikasihan-tànana